<hesitation> لما نجي نشتري عربية او موتوسكل مستعمل لازم اول حاجة نفصحه او اكويس او انجيب حد يفحصه ويكون فاهم ويشوفلي الأجزاء ابتاعته، مثلا ايشوفلي الإطارات والعجلات ابتاعته كويسة ولا لاء، والدركسيون ابتاعته شغالة ولا لاء. ويشوفلي برضه الفرامل، الفرامل أهم حاجة لو كانت مقطوعة او مش مقطوعة، ويشوفلي التانك ابتاع كاويس، والكراسي ويشوفلي الفرش ابتاع العربية هل هو جديد او قديم او قديم قبل ما نشتري العربية.